माछो थै फ्रीज मा रखणू वेकी गुणवत्ता सुरक्षा पर निर्भर करदू। ताजा माछो थै हम एक - दो दिनों तक फ्रीज मा रख सकदा। और जमी हुई माछों थै हम छ से नौ महिनो तक भी फ्रीज मा रख सकदा।